احاول اساعدو بالشي الي عيعملو <hesitation> اخاول اخفف عنو اقلو مثلا انو دائما الناس تجيها ايام سيئة ما دائما كل ايامنا تكون مليحة و هذا الشي عادي واسألو اذا اطيق اساعدو بشي و انو <hesitation> كل شي لوا حل